wodi nafu sosai ɓengel pamaro bana duɓe sappo e jweeɗiɗi koh sappo e jweetati o yaha makaranta manga ngam hala jangirde amma to'o yarai duɓe sappo e joi hanai onata makaranta manga ɓe'etenga university